Kuako jae mopetɨ tembiporu ikavi gueva, jare jukuraï yambo instala yave luz jendi vaera, oime kuape pɨpe yamboendɨ, jare pɨpe yambogue, oajaete ikavi jare yaikatu reve kavi yambo instala yande yeɨpe, jukurai yambogue jare yamboendɨ vaera luz